Buen pues kunji va majau lo ke es xil'iajan xil'iajan ndeu mas kuanse se se kuanse nipep limy kje kara nguang kje para mataba'ail kje pa matal'ajat ra pu kauk nin la'u ken ngunjiu per es kara nguang kje par manal'ajat re xiut y manal'ajat mataba'al nimjiun napu ngunjiu pero ndeu mas nipep mbak'je xil'iajan y chiu mani re xil'iajan kje pa malatajat lo ke es xil'iajan ngujeiñ malatajat y lumey ra ndeuk re xil'iajat baly xil'iajat limy chiu mani pero kje lo ke chiu many lo ke limy ndeu mas nipem limy rapu pues kje tuma kara a batꞌei kje par xil'iajan skanje kje masix ngurua rapu re kje para mataba'al y pa manal'uaja manal'a pares ke manal'a pa manatei nal'ajat xiut kjua tu'uey tuma kjua tuma kje matsuats <noise> y kupu <noise> batey rapu <noise> batsajau pa re xil'iajat chiu mani pus xil'iajat <noise> limy xil'iajan <noise> bakey <noise> y baly lo ke es xil'iajan ngujeiñ y limy xil'iajan kinjia kinjial rapu chiu mani ¿por kinjiu? Rapu kinjial pus ke es chiu mani ya limy rapu se l'eje ndatajat xi'ut ya nip ngulajau ngejel sau y re kute mi'ia bum'ujul pues ya liji likiajat. Ya chu mani pues mi'i ndua libiaun <noise> re xil'iajan limy nda ndaseik bumu sau par rapu limy xil'iajan pa sau kutau manaseiñ kupu lu'uey lichajau rapu mi'a ku xil'iajan ya chiu ya bali limy ya ya pun ngjaik nip mbanjaik ndeu mas bul xil'iajan ya baly ngunjiu limy y lumy pun kanda xil'iajan para kanen nda bay lo ke es xil'iajan pa kua mala'bal pues rapu limy rapu pero mas limy saria xil'iajan para naei kutau pa manak'uajan kutau ya limy chiu many ya limy mas ya nipep mba'je lo ke ndeu mas xikit nduk'jue chiu many ya asta nip ta'un randeuk pu ndukjue pero si re es re rik'ji nguang saria rapu re ndukjue para mane <noise> kuanse ni peuk van limy re xil'iajat.